Hui nic repa na re nubuel si ragua yiësh sheta ragua yiësh diar <noise> yiësh nubuelt ruñane ru bkiush, ru shiit, ru colandr lone chic rau beñne huen ca tort casi sheta ruña tort ques, mayones <noise> conte lliñ chilid bkiush ru lene <hesitation> nes mish rcashine nubuelt- nubuelt rca shine lo ra beñ bios ra roc rca shi yiësh nune rri chul nu ne rri pur nis nac lene sheta rdua nish ne nu pe nish rdaune ne huaca a tiop ne diecinueve pes chop sine diecinueb <noise> lla na uiesh pa nu ne na nubuelt chin riet nishine stalne chic <noise> toshine cinco peso ra ni mertis lla ni roo ocho o nu ra ni masru ni brob diez rtoshi como stal ne riet ni rashi, ne rsalone ish nu tiemp ne beu <hesitation> febrero- febrero chic ba nu ra yiësh cad shí sheta nu ra yiësh, osh chul ra ne nu per pur febrero vanu ra yiësh roc, apartir de enero va nu ne vay, vab salone cayane